Waia woo unde lon widi kukan, fa yama ashringona, haja digideka fa- ay asila ghayirsi, minga fa ghayir kumunu? Awalin kailka gera zey elnaseak, gera ashirika haju geryisu, <hesitation> مستقبل ashirika fa aylanga khatitatiesin, u husamn falakashu, wala walok irbikenkumu, wala walo ming irgnidagjka irbikenkumu, inin karamido ay mann wida jua aylon ghayreda takukiaga, isata fa gamm ashiringo. <hesitation> yama digideka faiso, fa gon gerag ashiri geriesu, ay fa gami hin- muhandisang fasi, ya fa diktorangsi, لكن uu wala gera faydag irbikenkumu, uu husan giridafishu dunyal nane inna degache fati.